X̱i nak lën nis yu mal, yu kamaron, yu ngwrex, yu mlu'l, yu ma'l, man knu c̲h̲ak eksistir lën nis.